<hesitation> Nyenkya kara ekinyenda kurya, <hesitation> nyenda kurya muhogo <hesitation> ekikopo kyamata rundi obu kiraaba kitari ekyo omuhogo ogucumbire kurungi muno muno muno, bagucumbire ekisura kirumu, ekikopo kyamata, rundi kitari ekyo, akatogo kebyenda, <hesitation> rundi akatogo ko'bune.